أول شي أن نكون صادق ونعتذر من جلبي نعترف بالحق ونجول شو أنا عملت شو أنا غلطت، وفي <hesitation> إيش صار مني و <hesitation> وبعدها <hesitation> بعدم <hesitation> نخلف بعدم التكرار باش نتعلم من الغلطة اللي <hesitation> دريتها، نختار الوقت المناسب باش نعتذر، في وسط العصبية نستي نروج شوي وبعدها نعتذر من الشخص اللي جدامي.